ആകു പഛ്ഛ രന്ഗു കുരിന്ഛി അലുഛിന്ഛിനപ്പുദു। നാകു മുന്ദുക പ്രക്രുഥി, ഛേത്ലു, പഛ്ഛനി। പോലലു ഗുരുഥുകു വസ്ഥയി ആകു പഛ്ഛനി। നദിഥിരല, കോന്ദലു, ഗദ്ദി, മൈധനലു ഛുസ്ഥേ। മനശുകി ഓ ശക്ഥി കലുഗുഥുന്ദി ഗ്രമലോ। പഛ്ഛനി വരിപോലലു രയ്തുലോ കശ്തനികി പ്രതീകഗ। കനിപിസ്ഥയി തജ കുരഗയലു ആകു കുരലു അരോഗ്യനികി। ഏന്ഥോ മന്ഛിധി പഛ്ഛനി തീപത്തിലു പര്കുലു। മനിശികി പ്രസയഥതനു ഇസ്ഥയി ആകു പഛ്ഛനി। രന്ഗു വന്തേ നാകു ശന്തി സഹജഥുമ് കോഥദനുമ്। കുരുഥുകു വസ്ഥയി മന ജഥി അജന്ദലോ ആകു പഛ്ഛ। രന്ഗു വികസനികി ശന്തികി സുഛകമ്।